O maxinin de peivie o l'é comme quello da cafè. Drento gh'é de reuette dentæ che son conligæ à unna manoela e giando a manoela e reuette dentæ gian e sciaccan i granin de peivie e de sotta sciòrte o peivie maxinou.